Ampy indroa ambiny fôlo amin'ny ankapobeny zah misavasava telefôniko agnatin'ny andro araiky, izany hoe <hesitation> indro- roa ambiny folo mizaha mikitikitiky telefôny na mizaha raha agnaty telefôna.